Ndeme akamisho anub kemi ste ste ste abuo liba ayi che nten ebebiehli biel wuyilo oyi muan ochuwue e ekuki chu wayilo bom yi nabo mi opie lijie ayee ife eto bitchog fe ahi ye pie eka bewu bishi epie eka bom beffe befe ye epie ika ochuwue ade oburukpabe awu otuome tuo muan ohe achuhsue aya nu ache wu le bichi ibiye yi epie eme akamishue ari nten ari le mi le nara ndazang ste ste ste nlie le bechi abami le obie owami le onenu a wuten che e miki wupie bibe ochuwue owi tuo wuyilebom ke ache yila yilo e pie nte e e le wutem lewutem gbede le onew le wutem che e wuyilo bom amichu kache wuwu amibienu kache wuwu le bichi ebiye ache wuwu le wuchi obami yi pie nten akarishue e ari mi nyuam liji ali ligalemi shem opie yiye e, eche pie che e kuom le nten ome bekue e ye esther bekukuo nu ache wuwu le wushu obuyi a dzang liyel ele aki le biechi ibiye apie pie ayi lebo lebo so a ten ari mi ehe e mpiekue le otu nten ee apiaka kue le oshen leyina nuki wupie bibe le laba che nyi le la wuchi obami a dzang liyel aki le wuchi obami so nten ahe agakemi shim ste ste ste